Ebibuga naakabungirahoga ebibuga bingi, ekibuga ekyokubanza nkabungiraho Kasese nari ninkoorrayo ebyobusuubuzi, nasanga harungi tihaine buzibu bwoona, nkamarayo emyeezi nk'ebiri, narugayo naija nagenda Ibanda, Ibanda naho hasemiire oku nkamarayo wiiki nkaisatu zonka, nayongera narugayo, ekibuga ekindi <noise> naija mu town enkuru eyi bakweeta Kampala, hanu mazireho obwiire bwingi muno, emyaaka nka munaana mwenda eyindimu, ninkora emirimo yange.